إحدى لحظات حياتي اللي شعرت بيها بالقوة <noise> كانت لما واجهت خوفي من الكلام أمام جمهور، كان عندي عرض مهم قدام ناس كثير، وكنت مرعوبة، لكن قررت أواجه خوفي، وركزت على الكلام اللي لازم أقوله، وفي اللحظة اللي بدأت فيها حسيت بثقة كبيرة.